فنان كوميدي, الضحك يعني يدخل السرور على القلب, ويدخل السرور على قلوب الناس, وأنا بحب أشوف الإبتسامة من الأذن للأذن يعني, <hesitation> أهم شي بالنسبةة لي إن الناس تضحك وتنسى همومها وتنسى أوجاعها, هذا أهم شيء.